شوف أهم شي في الدنيا هو التعليم، التعليم أهم من الذهب لإن هو البيرفع المجتمع ويبنيه, التعليم بيعلم الناس كيف تفكر وكمان كيف تحل المشاكل، كيف تعيش مع بعض، ببساطة التعليم هو مفتاح التطور والتقدم عشان كدة التعليم أهم من الذهب.